Pues miak kateh kaki nikan castellano, kahki inglés, portugués, chino, nekah nikan méxico pos kahki neka otomí, <noise> kahki mixteco, zapoteco, <noise> este náhuatl, este san inon. <noise> pues diferencia ohka miak porque nakah amo xtendero, amo xtendero ken motlapowiah <noise> pues sí kipia importancia para amo mapoliwi, <noise> porque si amo motlapowiskeh poliwis, de hecho pues yayapolito, yowehka kachi miak otlapowayah, náhuatl.